ايه ده؟ أنا شوفت الفيلم ده قبل كده أنا حاسس إني شوفت الحاجات دي قبل كده أنا ماسك التليفون وبعدين الباب هيخبط، ايه ده؟ الباب خبط فعلا هو أنا ملبوس ولا ايه أوعا تقولي بقي ان اللي بيخبط ده بابا، ده طلع بابا فعلا وعايز يسألني عملت ايه في الإمتحان وساعتها قولتله سقط وضربني انا هقوله نجحت ايه ده الخطة نفعت بس الكلام ده حصل من اسبوع ده معناه اني هعيد الاسبوع تاني.